elɛksiyon-na cunumi elɛksiyon-na cunumi paseke elɛksiyon-na zenian oro awa ɓɛ fi fuwo a mina ho pa'a a bunna ɓa nucoza a benɛ mu wa aba we ɔrganize elɛksiyon-na um a fuwo ɓɛ lebun homu yɛrɛ amu ɲu-sa ninɛ yi ta han nunɛ a ho aba vote han aba se ho to fuwo mi we marifara mi se sunuwo mi wee a vɛsira cannu mɛ punna o vɛ ji a ho elɛksiyon so a ho ɓɛ ɔrganizeya se walima nabara we wee ho elɛksiyon so to muna ɓa twa mi he elɛksiyon to ɓa dɛ'u jo ma marifara oro biye ɓa militɛra we wee ho cu-deta abe ɓa ma oro be curulu mibin abɛ wose um biye mu ya tawɛ a wera ɓaɓɛ wemu mamu to muna to ɓa we itilize farifara a sero ho ho pu- ho pa'a